Un cuertinu assín de poca cosa? Bu, enantis ni le haziamus assuntu. Alogu inventarun la mercromina i ara ya tapocu. No sé cómu es que l'izin ogañu. Quiciás que lo más emportanti sea el limpial con augua i xabòn i si tienis aguanti, pos l'endiñas algu que alimpi bien, i lo tapas con una gasa si es precisu. Vaiga sel que s'empoçoñi i te haga una eschangaúra. Alogu echa un oju de quandu en quandu i yasta.